की ध्यारो ओबोल ओबोल तोफा चुनेन्या कोरग्ज्या तोई, हला नेझ्या तोई की आंग हुजुही जरूरत दुक, आइ हम्च कोरज्या तोई। घ ता पोचिज्या तोक मार्केटो आंग पोरेनो मा पोरेच्य तोष। हम्च कोरज्या तोई रिनी ओरचे। हुजु तोहफा घ ता कोरज्या तोकह दिल्लीझ कोरज्या तोक। दिल्ली हुडवा एह मार्केट तुहुडवा मीज गुडोस बनान्या हैंडलूमु चिजो निज्या तोष। बनियन देसके, बन्सु बन्सु चत्ते देसके। हुजुगो चाहिये हुडवा पोरेच्य तोष घ हुडवाच्ची कोरज्या तोक। आइ हुजुगो तांग डिजाइन ल्याय आइद आइद निज्या तोष। ऊ की आंग तांगेस ल्याय कोरतों ए नौकरी, मुलुक ओबोल तो।